مكونات الرئيسية لسيارة <hesitation> بالنسبة للكرهبةباش تبدا مريقلا بلقدا عندك المحرك لعجالي متعها <hesitation> مقود <hesitation> المكابح الواصل اسريع، حتى لكراسي مهمين راهم ما تنجمش تاخذ كرهبة ما فيهاش لكراسي.